Ti ntihi chjasintajni na mé nti iitsje chanja na toxrihi̱n tsositan nti pelota na, tjejo sin kícho sin, na chꞌena sin nti tꞌiṭon sin kixin nti tsositako sin íjnko, íjnko equipo na, ri ntihi chjasin na tsjé deporte siín para tsosítan sin, xi̱ka̱ ixí basque na, beis na, na nti nchexroan sin nti tele nkexrí sinta íjnko gente, na xi̱kaha chrehe̱ sin, na tanki sin na, na ri ntihi la ó koi sin sita sin ri nti juego la ti juego sitani xi̱ka̱ ixí nti pelota, na pues tjen nko campo no chrínonṭa ntihi ri chjasin nti atzingo, na pues ri campo la tꞌin campoe ramo chro sin, na pues ntaha tonkotsé choni, siṭa choni ri nti pelota, la tanto nti xi̱ka̱ ixí basque la nti no chjinaxon no presidencia ntaha siṭaxin sin, na tjejó yaá yꞌé kancha ntaha. Xritjenájin sin equipoe sin xi̱ka̱ chaandoa la o̱ cháchjin, la ri la siete o̱ la socho tie, na ntaha ri nti tonkotse sin siṭan sin na después la ii xi̱ka̱ ri xi chren ṭatsinkaxin tele nchexroani no siín nko campo jié no tꞌáni̱ka ntaha na, no mexico, la pues xi̱kana ixí má kjín na cada nkojnko ri nti nkexro ṭóxrihin nkojnko ri juego la pues lísto̱ chohen sin nti sinchexroanxin sin tele, na ri hora ṭatsínkaxin la jehe sin la ó nohe sin nkeora sitan ri nkojnko ri equipo, na pues tonkotse sin na nchexroan sin ri nti tele la tanto ri nti beisbol na, no campo no, no nti nonte jié ntaha nti tjen nko campo kuesiṭaxin ti sin óse tsixroni, la pues ntaha tjen nko campo siṭaxin nkojnko, nkojnko ri nti equipo de beisbol, la ri xi̱ka̱ ri kia na pues tjejo sin equipoe sin, na siín tsje campo ri chasin ntihi xi̱ka̱ noton escuela na tjen nko campo, na para siṭaxin sin ri nti deporte, na juego na, na nti xi̱ka̱ ticháxi̱hin sin ri campoe ti nti. Sa̱veni ramo campo, na ri beis la no nonte jié ntaha siṭaxin sin la itsjé evento tꞌixin, na tanto escuela, na ti chaandasoa nti tjiri nti bachillerato na pues, ti nko tiempo la nti tꞌixin torneo ti nda̱chjina ntaha, no huisachera ntaha sitaxin chajan na, cháchjin na ntaha tꞌixin nti ko nti torneo, na tsjé tipo de nti juego, xi̱ka̱ éxi nti tínka sin na, ṭa̱cha̱xi̱ko kícho sin na, nti tꞌe sin disco na, na nti sitan sin basque ntaha na, itsjé nti juego nti chóxin sin ntihi, na chꞌe sin participar ntaha na, na nti tjejo sin equipo para sáti̱tsítan sin nda̱chjina ntaha na ri escuela a tjinki̱tsa na.